אַקְבַּר חַיְוַאן שְׁפְּתוּ כָּאן פִּיל מִלִּי מְשִׁيت לְחַדִּיקַת אֶלְחַיַוָאן מְעַא אֶלְעַאִלַה שִׁי עָאם כָּאן כְּבִּיר בְּזַאף וְכַאתְחַס בֶּאלְקּוּעָה דִּיַאלוּ גִ'יר פִי אֶלְנַظְרָה, שַׁפְתוּ עَنْ קִרְבּוּ כָּאנְת תַּגְרִיבָה מְמַיֶּזָה חִית אֶלְפִּיל מִן אֶלְחַיַוָאןַאת לִי כַּאתְחַלִּיך תְּפַכֵּר פִּعְזַמַּת אֶלְטְבִיעָה וְכִּיףַאש אֶלְחְלַק מֻתַנַוֵּע וְכְבִּיר.